באש תסלכּ חוצ' ולא מרחאצ מסדוד, אול חאגה כג'יב مكבּס, סדאדה, כתע'מר אלמכבּס בּאלמא באש יכון מחכּם, מבּעד כתבּדא דיר אלדּעט ותסמק וטלּע בשויה בשויה באש תחַרכּ אלעַרקּלה, אדא מא נפע ממכּן תסתעמל מוואד כּימאויה בתסלִיק אלמג'ארי ולכּן חאצכ תכון חָד'ר ותלבּס כפאזאת, ואכִּירא אדא בּקאת אלמשכּילה מן לאחסן תאתצ'ל בשי ואחד לי מעלֶם.